He, ño bbala usibi we súmtini, mbatu birosu go bnaage, we waabo gmentn ŋaatta ruŋ gí njala a waati we. A waati we unyaaŧi gmenten, gmenten ma nyaantadna, njaloo njal, unloti bnaage njali ma raa nan. Bari waabo bbúru unan giti gmenten gi ma unloti bnaage bsobiyaatale, han mbo fondi uyaaye biluus unan to símbande a lúumo. Ndu ureeŋdi flee lúmmo ugiti gmenten gi ma húrn yaa, fsamin fi ma boonju. Unan mada loti bnaage njali ma raa nan. Iyoo, mbatu biros ujaa we fana, win túm gjagtu usiim, dango utúm suuf ma a bsúm unhúri yaa, mbatu wee wi nwomba. Ngette lotu lotuloo wi, we de we súmtini ndaani.